Mahakasika ny kolotsaina Japoney, izany hoe ny kolotsain'i Japana mitovitovy amin'i Sina teo ihany izy ah, izy ihany koa de manao ireny hay ady ireny fa <hesitation> ny karate no tena mampiavaka an'ny zareo, <hesitation> ao anatin'ny fitaizana ny zaza mba ahalala fomba ihany koa kolotsain'ny japoney fa ny tena mampiavaka an'izy ireo ah de ny fitandrona ny fahadiovana, raha ny hitako any amin'ny sary aloha sy ny filma de Japon isan'ny firenena tena madio.